تظاهر بأنك انتقلت الى بلد جديد، كيف تتعرف على اصدقاء جدد؟ أول ما جيت البلد، بديت أني شارك بالفعاليات اللي تجمع الناس، مثل نوادي رياضية، تطوع بمناسبات محلية وإذا شفت حدا بالمقهى أو الحي يبين عليه ودود، ما أتردد اني أسولف معه يعني شوي شوي تتكون العلاقات وتبني صداقات، والحمد لله، <laughs> طيبة النية توصل القلوب